<hesitation> Enyamiishwa eyindikukunda munonga n'ente, ente ningikunda ahabwokuba eyine emigasho nyingi, ekyokubanza ente netuheereza amate, nempeereza amate, ekyakabiri nempeereza enyama, ekyakashatu ente <hesitation> netuheereza amashe, amashe agu turejuniisa yaaba turahinga ebiri omumusiri, yaaba turahinga nk'emboga, yaaba turikuhinga <hesitation> kandi ninga turi kuhinga nk'ebijuma <hesitation> kiramanyiisa ngu ente neyomugasho munonga. Kandi ekindi ente ningikunda ahabwokuba nkanye nda kura nkashanga abazeire bangye beine ente so ente niyo yatubeisizeho, yatushashurira school fees kandi nabwe nahati niyo etubeisizeho eratuyamba kushashura <hesitation> esente ezemere nesente <hesitation> ezokwombeka enju ahabwokuba naaba ndijuka gye, ente nizo twagurize zikatuyamba okwombeka enju, so ente neyomugasho munonga kandi ningikunda nkenyamishwa.